Uge gena sema malofo, sema uge yuka se uge kohu, uge yuka gena ngone sodia suru aku ua, ngone gahi ena mula-mula ine ge wange cako tora ge ngone oyo maya moju, ua se sodia sado labino tora ge ngone oyo aku rewa, maha uge kohu ge rasi ngone sodia ena sodo wange moi bolo wange malofo bolo wange range mai dadi, sodia sado wange range ge ngone so gure ena so japu ake, ake gena wange moi tora ge tiyali se ake ma diyali la ena jira ua.